तापमान जांचे खातिर थर्मामीटर के जीभ के नीचे लगावा और थोड़ी देर तक इंतज़ार करा और थोड़ी देर इंतजार कईला के बाद थर्मामीटर बुखार बताई। थर्मामीटर के अंदर मौजूद मर्क्यूरी नामक रासायनिक पदार्थ तापमान बतावेला आधुनिक युग में त डिज़िटल थर्मामीटर भी आ गइल हवे। लेकिन इस्तमाल कइले के विधि उहे हवे जीभ के नीचे लगावे वाली।